Kutit ne ang'alali anyuun ko nitokni nepo kalenjin, ako kutit nyuu kutiit ap kaa ambu kikisikchoo kolenjiin, kwa anyun nitok ni kuutit ne ang'alalii ako nitok ni ne apaipachini amu amu kutit nyo niki ki- ki ni ki ki sikteech, kora kutit ne nyondet pa kalenjin ko nitok ni ne ke ng'alali ako ngalaldos lakok cho akoo ngalaldos sikiik choo, akong'alali piik ap kaa tukul, kutit ne nyondet ni, nepo kalenjin ni, ara anyun nitok kutiit ne kepaipachinii amu ka kutiit ne kikisikteech.